المكان اللي انا ما شوفتوش قبل البيت لكن نفسي ازوره وهو بريس بلد الموضة والجمال نفسي اروح برج ايفل واعيش الجو الرومانسي هناك وارقص تحت المطرة واشوف صيحات في الموضة واروح ديور واروح اماكن جميلة جدا.